Anatigne vola raiky da <hesitation> indroy na <hesitation> raha itelo eo zany mandeha e sena fa e fotoa lany aminio zany da somary lavalava avao mety any amina adin'iray adin'iray sasany.